لا لو فقدت مفاتيحي راح يمديني إن أنا أطلع مثلها او خلافه لكن لو لو فقدت جوالي وايش راح يصير؟ ما يمديني راح أتواصل مع أحد. الموضوع راح يكون أصعب الجوال راح يكون عليه اساساً صوربرامج بيانات خاصة بي كنت أحتاجها فأظن لأني لا راح لو المفاتيح ضاعت يمديني إن أنا أتصرف في مفاتيح ثانية